<hesitation> jach yaab' yan ti to'on uk'ab'a' kipokche' ma' patal inwa'liktech b'a'ax tulakal yan jach yaab', jach yaab' tulakal ma' tan in ma' inxoko' tulakal b'a'ax, mentäkej ma' patal inwa'liktech b'oon yan. jo'mij